﻿Mukurola okwange, nakubiire ninyenda mbe nyine enteesa eyokuntwaara mumaiso habwensonga zinu, habwensonga ki, oku mumaiso nihaba hariyo ebintu ebi okuba nonihira kukora kandi bikakuhikyaayo, reka kankuhe ekyokurorraho kinu, obu nkuba nsomere, mazire kulungi, mukama yanyamba nafuna omulimo, nafuna akasente, ebinkuba nimpuraniinga byoona obu nkubihikiiriza, nimba nindora mumaiso ahu nkuba ningenda ninjya kuba ndi kulungi